بیسکلی وک وک قسمہ دے ڈریس ہن، جو ہر موقعے اتے نیجی انداز لئی اپیوکت ہندے ہن۔ اے لائن ڈریس <hesitation> اتے فِٹ ہوندی ہے اتے ہِپ توں اس وچ دھیرے دھیرے فلیئر بن دا ہے۔ جس نال اک <hesitation> اکرشک سلویٹ بن دا ہے۔ ایہ کیژول اتے فارمل دوہاں موقعیاں لئی اُتم ہے۔ اتے ایہ اکثر پارٹیاں تے ڈنر وچ پہنی جاندی ہن۔ <hesitation> میکسی ڈریس لمبی اتے اکثر اَنکل ہائی ڈریس ہوندی ہے۔ جو عام طور اتے ٹکنیاں تے پہنچدی ہے۔ جو کی فارمل ایونٹس یا ایوننگ ویئر لئی بہت اُتم ہوندی ہن۔ خاص کر کے گرمیاں دے دنہ وچ شیتھ ڈریس فارم-فٹنگ اتے عام طور اتے <hesitation> گھٹنے تک وی جاندی ہن۔ جس نال ایک اصلی پروفیشنل لُک ملدا ہے۔